شوف انا ادا ريحت في عمر واحد في حياتي راني ندير فين تروازن نحي تلاتة وعشرين سنة للنو نض انا سمعت هكدايا الناس تهدر يقلك هو الاحسن عمر